Ad ezempi l'üva a s'fa fermenté e a s'fa diventé vin da bevi tüti i pasti, ch'a pöl esi o bianch da üva bianca o neir da üva nera e pöi ad ezempi anche le verdüure a s'pölu mangese ën po pi fermentà però ëntà fe atansiun ch'a marsu pa